Amin'ny fampiasana ny lamasinina fanjairana, ny lamasinina fanjairana dia maro karazana; misy ny ahodina amin'ny tanana, misy ny mandeha courant ary misy koa ny pédalina izay volagninay azy hoe diadiavina; izy afaka anjairana lamba asa ohatra hoe: mbola tsy vita ho zairina, na ny efa vita maratra hamboarina.